A wata kuje chahu mai ha derewol, a tara a fiba dum. To a fibi a nyikkini ko a wati ha nder watan himbe andata dume on woni ha nder. Sai a yona mo a yidi a hokka chahu mai, ko nandi be bingel petel, ko debbo ma, ko bingel debbo ma, ko pukaraajo ma a hokka mo ngam o nana beldum to o mabbiti o lari ko woni nder mai.